कॅलक्यूलटर यो एक आसा आविष्कार जावन आसा जेको फायदा खास कारून टाइम वचोपाक आनि गद्य <hesitation> धा बर्ग्यांग शिकोपाक उपयोगक पडता। मॅथ्स जर तार करुंग जाय जाल्यार कॅलक्यूलटराची गरज पडतात पडता। कॅलक्यूलटर न्हा जाल्यार मॅथ्स ची समा करपाक कथिन व्होईता आनि समझ कोणक येता सुधा जाल्यार सुधा तो स्लो करुंग शक्त आस्तलो पण जेवां सुन कॅलक्यूलटर इला तेवां सुन तेंचो टाइम खूप वचता आनि चादन चड तो मॅथ्स ची समा सोडोव शक्त।